Ayu alhadulla raya kam sai hakuri hakuri da kar kar kam adalda ngakha adlda ngakha ngig fulane ngiga khadde ngiga ah ngiga khudde ngiga, <hesitation> wakha nda zuzu ampanin guna ampan nguha waddah enna ngiga oh nekharde nakha ah wakha nga zir da nekha fulaneya worda ngig wakha, enna ndaga wor enna ndagara ndugaha eh aitu khur bi ai <hesitation> nda dagamda tseyamta enna nda zuzu nguhara ah khura mana to khurkama eh nzeyam da police station nda laa nze nda lawan ah nzeyame usame yau use wadda ennasa nda zuzuwa ngahara zuuz ngahaha ah. Wuddahe nda zuzu azuzu ngiri aszuzu barbure azu watheraka azuu <hesitation> wuddahe enna <hesitation> tavah azuzu tava enna eh, warodda enna kha wordda enna enna mudebbo eh waddah enna ah duk duk wokha duk wakha kha ah, to nziyam da police station ah duwa kawai baba lawan azuza kam aza ai ngalava nah kwar kwar be kuma ai nga time kam ai sai manga manga hakuri adumai kawai nda ndalakha, adu enna eh ngig yaze gala nda barbag ayu khara nga numa nda kwori kwar benane sai kuma <hesitation> soi kuma lava shakara maizuwa ayu tuh yazegala baw sa'a nzegam tame ngig yazegala nzeyame oh aye khara adalda, adalda kameroon wuddaha nda kadulla kamerrona eh adalda ngiga ngura aina da gakde ndaga ah saha. Ahha suha kuma eh, amma ngarwa ngura ngura ngige ammara enna, ngarwa bubu ngarwa buha thabbe ngig kubb ngig motor vakaha eh ngig hidikon ga, amma na saha ah nusar kam ai nga nusa vakara to sai soha ndu ma enna nda baduha yuwe after laka toh khara sai saha an <hesitation> water ngarwa dalda kameroon <hesitation> adalha watu thabbe na wata unkwakha na wata thabbe unkwakha ah, to sai saha ngig sako vakura akh warge sahtsa zarara anna enna anu gharde nagha zarara kam nde barbag nga lamba, waya nzeraho ngige ayu nzeya ah ngwe tan da ngweta, <hesitation> asah aya khara ngig mai mashen nzeyom du asah ayu khara asaha to anna Adalda kameroon daha daha zeram nda barbaga enna ngig lava nda kwara, ayi khora ana ghar di nagha zerahakam ah barbuga sakko ha, ayu ngig lambakam adalda kamaroon kam da daha daha zeraha wor enna daddaha barbuga lambaha da kwor da daha daha ngig sakko nvakara ayu khura, to sai sahu ayu adalda kamaroona da daha daha zer zer baba lawan worre ah musa da kwar kwar <hesitation> dada <hesitation> babbo dadaha nda barbuga sakko nda saha biya aga sakko waddahe usak da nagha nagha mana sak wadahe nda lava nga sakko nda barbuga, bah ngige to usuf de tsukhinda ayu baa nda badon nda ah warre ah musa ammucha an ha gadda enna anna enna ava babaha ava daddaha enna kara ngaru ah ngurra ngara nda sukhanda sukwa lab labar da barbug nda bora an na enna asala enna saha magane pissa Dug gaha wurda dug gah dadda nda duka nguh lava gaskiyakam nga kubba vakar dadaha <hesitation> daduha an naha kubba nigig threa afte vah negeria yanzo nga thirea da barbagan be, nzeyamta tava enna zerra avata kubb vaka hakam nze yam da dagge nda nikharde nakha baboha nda nekharde nakha baba lowan, baba lowan kam inna ha kimaku kubba nahi taimako abenci ee an kuff ayu, tu ndaba nze yamde korshen wata karshen wata kuma eh tu khara yeze gala buw saa anna sakuha adalda tu tsaghe ngig gudde anvakaha ah ngige nzegame atoh tathamu nda barbad ndur khana mitsena, nda dak hona mitsa ah usug to nzoyamt adalhe an ngig hanara ndalgikam ai gund hedikan gudde nda borbugu nda hanna mat mitse kam ah zedd biya. Nda dalda nukharde nakha dagga ah nda nakharde nakha daggar kuma ai adkulda dakse kurshen wata ah usag da ndavion karai labari ai rayuwa sai da tatham ayu ngige ta tatham kam amman lova gaskiya, nga ngig nga nsedde biya enna zahada enna ayu kharo nze yame ah nda adalha so after ah adatda daktse kam nema ngig sakko da barbug daga babbara, ayo warda da deha babba ha adiginda daha babaha kam hawan, to zeyame anna enna enna dagga babara enna. dagga yadikwara enna, dagga sakharaha enna, dagga nus yoyara enna dagga tsakhura, dagga tsakharo ngige dagga nusara dagga babara ngige dagga daddara ngige enna duba thub dubbu mitse na nda barbaga baba lawan nda, thabba na du barbaga dadara ndag kitakwe na da Ndu ndu unkwahina da borbaga tsakhara, dag tsakhara hidi kan ne dugga babara nzikonan daggi baba lowon nga matsal be dagga saghora kam hidekona amman kam heddikan ai ngig babara afta sarre ngig babaro afta sarre kama, to ai sai gudiya to allah ya kiyaye sai ta saba.